<hesitation> lwa ndarhula ingo inu ndamanya ninzia nairobi nda vukhana no murina wanje wa khwarula nangaye inu bamulanganga charlse tsivo yamanya niyambila khu bahindi. bahindi bene yaba bali ne ikasi ya engineering ya khulomba bichuma no khulomba tsinjina no khulomba tsipombo tsya matsi baas bamanya ni banzitsiza ikasi ya welding kwamanya ni kwikahala na bahindi bene yabo khu mihikha mnane ni banzigitsa ikasi ya welding ndamanya khusamba ebichuma ndamanya khulomba etsipombo tsa matsi khali stinjina tsa maduma nayala khulomba khu tsinjina tsyene itsyo tsibere ni tsinyolekhe mundu na ruchina rwene nyala khumlombela khu alafu lwa ndarula hene aho mu kambuni ya balanga engineering ndanmanya ninzia mu engineering khulombanga tsipombo tsi tsikahawa na khulombanga majani no khukhutsya majani khwamanya khwajenda na bahindi yabo khwadukha mu tsibala tsa balanganga kibiriko ibugisi khwalomba khali mashini kho khutsya machina baas khu ikasi yene eyo yosi ndamanya khwikhara no muhindi uyo mwene oyo madukhu marambi namenye naye mihikha jakhuduka miakha kumi na mbiri ndi Lakini ikhasi yene eyo yosi mwoyo khwanje kwhwamanya khumbola afadhali lwa nditsnag ingo yani ndakghanyola ritaya mbe ne tsinganagani tsyo khubola nyala khubuola nyala kwikhula ikasi yanje inze mwene lakini ne nyola tsissendi tso khwikhuka ikasi yenee eyo ni tsindinyu tusendi twa ndanyola lwene lla ndio titsendi tuba tudi ndala tutsendi twene tunyala khukhula khaploti andumbakha mu rhudukha mriango himbe miriiango jibakha ndi baas khadukha lwa ni ndi ahene aho bandu ba tiriki bitsa bambola khwenyanga khulombe mipira ja tiriki east lwa khikhala ni khutya mu semina kakamega eyo bakhwgitsa shinga khunyala khu khwitsira makhuwa khe mipira baas bamanya banjagura khuba chairman wa tiriki east khu khwamanya khuromba tsitimu tiriki east eri ne tsitimu tsinyikhe lundi nikhari budamanu byo bindu byene yibyo ni khuli bandu banyala khuba ni banyola tsi uniform khuli ni banyala khuba ni banyola <hesitation> mipira chene echo nib wo bubenzanga budinyu khu khwamanya ni khuba khusolola khusolola busololi bwe bindu byene hibyo mundu narhwitsa jhu tsisendi kidogo kidogo tsyo khukhula mipira lakini tsya sponsor weru wasinnjira mipira jene yijo tsiyali na tsisendi tsinga- tsindahi tawe Tsisendi tsindididi lakini khwamanya khukhinya bukhonyi bwene hobwo ni banjagula khuba ni khuli banjagula khuba trirki eeeh chairman kwamanya khulomba mpira khundi mkhari mkaimosi khulomba ifainali mwene omwo baaab kwamanya khumala mpira khwene ukhwo bulahi lwa khwarhula hene aho ndamanya nitsitsa khandi lhuba mubuani wa pag baaas khwamanya khunyola idistrict ye ishiru na nibanjagula khuba layman wi ishiru idistrct yene eyo khu khwakhaynzira nabo emihikha jirhano na jinyakhano jirimu jirimu dini yene iyi tsijira khali unyala khunyola tsisendi tsyo khurunga fungu la kumi tsivetsa tsindinyu nikhari jigira nyasaye mwene akhukhonyanga lwa khwekhala hango ndi khuli na tsindu tsay khudira khu khunyole khu tsisendi bulahi bwene tawe nikhari khwiyayaitsa butswa khunyola shindu tsya uba no urnga khu fungu la kumi khu khali budinyu bwakhuli nabwo yinu nona nu uli ne zinzu khuli tsya khubola itsi khali bandu khurunga rhidukha ryene iri buba butinyu tsijira mundu anayala khurunga tsisiringi tsya akhurunje khu no uba umbole akhurunge tsierefu tsivaga arhunga ierefu ndala akhubola ashiri khunyola tsinde khu ubetsa mundu wo khuyangana mu bindu byene hibyi byosi no nyakhana no nyakhana. Tsobeza khu no bunyolele bulahi righali mnonono tawe nikhari khusara nyasaye ni ye ukhukhonyanga chijira ni usaye nyasaye akhuhakhu tsio nyala khuba no lia khu khwaikhala hango subila hango hene aho sti khuli tsya khunyola khu ligari mnonono ta ntarhi khwikhayakhayitsa shindu kidogo ni wakhaba unyola shindu kidogo akhikhukhonya. Khu khusalanga bandu babezanga bali ne tsikhavi noho bandu bali khu ne bindu bakhonyekhu bandu babezanga babula shindu bandu aba mbula barhula mu minyakhano ja babezamu shijira minyakhano ne minyishi sana ja khuli na jo ingo inu n ani uvola khu bandu bali ilwanyi khonye khu unyola khali naye alila tsitabu tsinyishi mbula khuli nyola khu khwikhutsira vutswa tu sijira khuli na tsyakunyala khukhola ta na vutsa khusala nyasaye akhukhonye na vutswa mu libala khuli ndibala ndi tsifile tsari tsyo mupira khwa titiki ndavikha tsifile tseyene yityo, na mundu na yenya bukonyi inoho yenya kusingitsa mupira ndi no vujuzi bwo kusinjila mupira khwene hiwgo khuli chairman wa tiriki khu khutsa khuriho imahanga ino khulindira tsa nyasaye akhulinde tso mundu anyala khuba na khuhaku khwikhonyera khu shindu shyene hisho nah ago gene yakho khambere nakho. Nyasaye amulinde.